<hesitation> Ilana ny fandrahoam-bary elektrika: iz- izy koa alogany hoe fandrahoana vary, de izy avarinao a sy may bi aminanjy, sy may gô raha hatahotra anao hoe: aha, ho may a ny variko ry, de sy hatahotra koa anao hoe be rano vary igny na ho bitika rano fa <hesitation> tonga zany ny hoe normal zany vary atokonao aminanjy, sy de sarotra ampiasaina loatra zany sady mo- mora atao.